نفضل نفقد المفاتيح تاعي خير ملي نفقد الهاتف تاعي خاطر الهاتف تاعي فيه الخدمة تاعي فيه الأمور الشخصية تاعي لكن المفتاح تقدر تبدلو و تعوض قاع الباب.